Ny ahandro farany tiako indrindra aloha da gny riz cantoné ah afangaro akoho, vo avy teo afangaro fruits de mer ka gny raha hita agnat-, gny ingredients hita agnatiny ao da ah misy vary, misy leguma sahala am- sahala amy karoty sy sy ino izy tiky, haricots verts. Ahitana atody agnatiny ao, ahitana tsitsiky, ahitana, ino koa, ahitana hena, de avy teo ahitana fehin'akoho koa ohatsy mitambatsy aminazy aby, de misy misy potipotina boliaky potipotina calmar, angisy ho gny fiteny ofisialy, misy anizay kelikely koa agnatiny ao. De zay gn'aminaha gny sakafo tena tiako de raha isahina zany zay de mety misy eo amy ataotsika hoe ah angisy raiky, atody roa, akoho telo, vary efatry, dimy karoty, enina ino ty agnaran'ny ty raha ty haricots verts, fito amy tsitsiky, eh eh valo amy menaky, ah misy carrie, carrie koa hadignoko, sivy amy carrie. Sivy zany gny gny fangarony, gny fangarony itiavako gny sakafo farany tiako.